Mety mitombogna le izy raha ohatra ka tegna marim-pôtotro le raha eritreretin'tegna zegny ôhatra tam'leny fotoagnan'ny raha niseho teo mihintsy anao de hitanao maso tsara izy de tegna marigna zegny le raha volagninao fô izy kô tsahotsahon'olo fogna zegny izy mety tsy hitombogna.